जिकोनु खैदु अमि घरतेर् रन्थि खतु अतिकोइ पुजन्, करम् अमे घरतेर् रन्थि खले हेइ खैदुर् केने दुरे खबो लगे ब केने दुरे रन्थि बोलगे अमे हेकिनि निजे निजोर् इसओनकरि भल्दोइ कोरिगो परो। करम् अमि अनोर् होन्ग्स् किति ब अनोर् होन्ग्स् किति दर गहन् गर जेबुर् खैदु हेबुर् अमर् खैद् सैस्तोकने अतिकोइ बेह जर् फलत् अमर् देखत् बेविन धनर् बेम अजर् रोगे देख दिगो परे। जर् फलत् अमि पोसिमिअ होन्ग्स् पोसिमिअ होन्ग्स् किति दोरे हास् पोसक् अदिके धोरि खैदु <hesitation> एहुमु अमि देख कोरतु अतिकोइ पुजन् करम् अमर् निजोर् होन्ग्स् किति एरि पोसिमिअ होन्ग्स् किति गहन् कोरतु अतिकोइ बेह कथ। जर् फलत् अमर् हास् पर् लोगद खैदु भक् एतेतेतेते देखत् एबुर् अमि अतिकोइ गुरुतो देख जर् फलत् अमि निजोर् घरुअ खैदु अति अधि गुरुतो दियतु पुजन् जर् बबे अमर् सैस्तबबे अतिकोइ भक् हरु अमि घरुअते होद जेगुन् खैदु पस्तत् कोइ खबो लग् जर् फलत् एक् खैदु ए अमर् हति सैस्तबबे गुरुतो दियतु।